Ma tulli tiiq poolõ ja ma otsõ teid egält puult – ei olõq. Tarõuss oll' vallalõ. Kai tarrõ sisse ja lätsi aida – teid ei olõq. Ma mõtli, et ti olt kotoh, ti esiq kutsit minno jo küllä. Ma ei tiiäq, kohe ti ollit kaonuq. No koh ti sis olliq?